A nikiar ya ap ve ve a anung anung a enang mia wan pa vua ka kulun mila wan pa va kulun. Milawan pa vua ka kulun mila tar vua ka nene. Mila wan paka vua ka kulun ai mila wan takondo utuma malun, mila kotop vua malum vua madip, tar mila tur takondo a tia ma dia malum omarang ininge iburu, tar iot kati ma kambi namur me ung, iot kati ma kambinamur me ung a buru tupar utua piu, o leung ap awang i kekel a tuma mo na. Ai anung a a enang ilo pa ia, ililikun lamet ia vua ka nanalar. Ia a mak ai no marang nikiar i um ia kiti irua lamur ma kambinamur ne ung, ai mitua lamur ma pakana kiti lar a nat lik ap o marang ium ia, tua lamur ma a a. A taem a tavua vanan vua ka, mep a lun vanan vua ka a van tar ma artovo van tar artovo mep a van tar ma luk buk. Avan tar ma luk buk, mila vanan utua ma luk buk a tia ma pakana ininge ilar ma luk buk, a rei nangandi mep numila vinan tar utua ma luk buk, yong na taem kir mila pit ot pa i, mep iong na paka na bung kir mila, tam i tale tar mila pit ot pai tar mila van utura ma luk buk, mila tur pie pie ka, mila mumun pie pie ka iong na taem la um mila, to a nanga ap iong lala malet la nunure um mila kan mila lik kino pie, mila mumun pie, taur kir mila vanan utua ma luk buk, <hesitation> aninga a <hesitation> paka nambung ono, me me toboas mia mia wan pa ka ap mia, mia wan ka ap mia keke tia lamagit me marmar ap mia kakaile a kakailai, mia kakailai a kakailai ninge mep a. <hesitation> Mep o mangilik ne liu, <hesitation> mep <hesitation> nuna me to yamo. <hesitation> omangilik ne yamo mep nuna aina eliu i keke ono, ai tar tena artovo a numia a anung anung tata ivatur mia atua ma a pakana bung ionge mila tur tar mila <hesitation> <noise> tar mila tur atua ma <hesitation> atua ma atua pala artovo tar mil vaninar pa tar mila ka utua ka mena palpal ium mia tue, iel virvirit mia kan a ngir na pakana kiti mia pitti. Mia lar ono me to ura bartamana ionge, a tena ar tovo dia tamana. Io ininge atia lilivan ono ma nung <hesitation> atie ma luk buk, arei langandi mep a mila voro na va me lilik. Ataltalaing ot mila nunure wan mila. A van vue ka rarat te ka rarat tapa tapa purum mila nunure <hesitation> ambit a na utun tar mila iop, mila nunure pilai, mila nunure a <noise> mika nunure ar marunge a tieka, tatak argilgil me mila. Ning a oubap tamul kiti mila ninga ning me mila i ambit pa eutun ap i tar ia mimbire purume o o okia utume re mila ap mila vung a o lovoi ninge utume mungo ap tar di mimbire tar okia ininge utuma ono ap itapuar. Itapuar ap a olovoi ininge i bilak mo kia, ai tara ning me mila ininge i tangi, kan anu olovoi ininge i bilak mo kia. <noise> ning a taem tamul, mila purum ma a a a artovo <hesitation> mila artovo ma luk buk, mila purum ma luk buk, mila ure arot, aning me mila ipi, ap to le pa i tolepa palabue, ap ipi tar ono ap i mimbire tari vuea lilivan me iong ura kalkit ionge. Tar dia varum atua a atua ure a rot <hesitation> dia artitiu ar gilgil ap dia varum tun opi ninge aken ipi ap. dia diar titiu tuaka, tuaka, tuaka dia varum. <noise> ninga taem kaule mila ule pa kar nina ninga tena artovo a tua ma pia na pinilai irua bilur. Mila ule pai yonge mila ule tatur pai ivan, mila ule tatur pai yonge ire i tatur yonge ivung tar a kikina ma, mep i amber ongor ionge, taem a pakana bung tara pil tar utua lamur ma <hesitation> te mobil ininge. I ambar ongor ka ionge tar i lake ya atua ma, atua ma pia na a atua ma pia na artovo atua. I lake ia ap anung olovoi ninge i bilak mo koakor. ai tar la tatak me mong. Aning a taem tamul me aning a pakanabung tamul mia meto, aninga kalkit kelement mia varum atua nga marot, ap a umi atua nga ma rot. A ning ap a an a pakana kondi ka lari lik vovot ionge taem mila luk, mila nunure luk buk, atua bilur, ninga pakana kaule <noise> iong na paka pakana kaule mila, a mila tar purum kaule ma luk buk mila nunure mur a rot kuti ka mila nunuran nakandi mep, a mila nunure tole gigie a urkitikiti katika urure arot tar utumaka, mila wanan tar utumaka nanalar, lalu mila. La el virvirit mila, mila tangi mila wan mila amber tuk nanalar. Io mituma ono kaule ma a a anumila vinan tar utua ma lukbuk, mila nunure, na kir mila wan pam, pam lae elvirvirit mila la um, evirvirit mila tar nunure a bar pam pam utua ma pie na rairai tar mila rairai. Io na pakapana kondika nikiar a taem di nat lik, taem diot wan ka ma rairai, di di nuk pote malat tar kondi arate ono. A <hesitation> ninga paka a na vo, ning a pakana onno a <hesitation> taem nikiar ang mila a mila rairai. Kium a va talatala ing yongan mila rai ria kium, mila a nunuran nagandi mep a numila a kine, mep anumila na vinan, mep a mumila na nginor bit, mep numila na vinan arivungtar utua ma luk buk mila nunuran nagandi mep i <noise> i <noise> mila nunure a a totol bili kolkol me na pakapaka na kondi ka. Ang mila lik nunure totol bili ap la nunure um mila, nunure lu gigie mila, a taem mila tar totol bilitar, mep mila ka utue ka, ma lar lar autun mila ka mila van, mila tole gigie aur kitikiti ne iong lala. La lu mila la um gigie mila a taem mila natnat. Ning a yong na pakapaka onno ilar a ning a pakana onno mila rei nakandi nep a ning a kal kit, ingir mungo me mila inunure a wa long long a inunure vatenten ar bitane mila. Ya kukula mila vala muri ya kukula mamaive mila walar muri, ya pil mamaive mila valar muri, ya van mamaive mila valar muri, ya van mamaive mila valar muri. Mila rei nagandi mep a taem nikiar di natnat la nunure a a va pepel a mep la nunure a vavane gigie di tar mena pakapakana kondi ka i vovot me mila a taem nikiar mila nat lik. Yo mila rei kaule nagandi. Mep na voro na pakapaka mila la vama me pa mila mila bueum mila kukula, mila pit na ur na voro na urkitikiti yongang kir i, lar ma tar ma ilar ma a aning a pakana ma ilar amaukue na natnat. Nikiar ma a taem a pakanabung kaule yonge a taem taur mila vanan utua ma luk buk mila nunuran nangandi mep mila re mila nunuran nangandi mep na vo na pakapakana kondi ka mila a avan tar onno, mila rei nangandi mep a taem nikiar ang di nuk pa na taem na pakapa na paka <hesitation> na pakana bung. Na pakapakana ing nikiar mila nikiar mila lik pipit yonge mila natnat. Aningtaem tamul ma ilar mana atuma nanalar ot ya kena <noise> a a a a ken na arpiam atia me yong na pakapakanailar na la tue mila vua ap na la tue mila a amur yongan yang la ravate mila tar mila pit la evirvirit mila la lu mila ya te na niabar. Tara mumun a talatalanguan tara kila kilang ovirit atia mena mena na na pung. A matmatut takondo a taem latar um mila, amambar kira keke, amumun mena pakapakana kondi la lalik pipit lara nane mila, a koke mila, lanunur pit me mila ma um gigie mila <hesitation> alar kaule atia kaule ma <hesitation> luk buk, alar kaule la nunure um mila, la <hesitation> virit gigie mila <hesitation> lalu gigie mila, taem nikiar mila nat, nat a rei mep narit, napaka pakana kondika nikiar a pipit lar a <hesitation> mombo lilikun ap are na pakapakana kondika lar <hesitation> nikiar ang di nat nat tuk kondi <hesitation> di ngir ap di reran. I lar <hesitation> yong na lar i nunure el lilikun malet na nuknuk, tua taem ang di natlik <hesitation> i valilikun malet na nuknuk idi a taem na di natlik a taem tuk kondi di ngir <hesitation> di rei kaule nangadi mep i tovo kaule di me ionga na voro na paka pakana, lar ma taem narit di <hesitation> ke lar di ke ap di re murmur na pakapakana, si lo na artovo <hesitation> na voro na arvateten nangandi ka, lar ma wine nikiar ma natuk. <hesitation> a kine nikiar a taem di natuk, ap ma kine narit ma taem ilar di ngir. Ap di tole yong na papalum ko na va di tole di papit me iong na paka pakana kondika tari vate ten kaule di, iva dekdek kaule di. Mena paka pakana taur dala nunuran nakandi, taur dala ran ap dala nunuran ap i valilikunn malet na nuknuki dala utua a taem nikiar dala natnat ap i el malet na nuknuki dala kuti taem narit dala dala <hesitation> dala ke lar dalatar barmana mep dala tar ke, dala <hesitation> na nuknuki dala i matuka tar narit. Lar ma nudala minobo tari vateten dala, vanuknuk dala, i vateten dala, i lotar na voro na paka pakana ninga atia ma nudala kine ma taem nikiar di natlik ap a taem tuk kondi lar di ngin. A nuk a <hesitation> anuk a, na paka pakana kaule ionge nikiar ivovot a taem di natlik tuk kondi di ngir, ilo tar kaule di tar kondi di van tar me iong na pakapakana tuktukuna ningang lar tar narit di tolan ap tar i maravut di, vateten di, dala van van tar ma ninga tukuna kaule ma kine na <hesitation> bartamana ai ma kine. A kine ilar menarit, dala rei kaule mep i vateten dala, i lo pa na nuknuk mi tuma taem dala natlik, ilo pa vua ma taem na dala lopa vua <hesitation> pakanabung kondi dala dala dala ngir, dala ran mep i vateten maive dala mena voro na tuktukuna ma nudala kine. <hesitation> a rei kaule me iong na paka pakana <hesitation> ovirit ilo tar a iong na kona nuknuk. Iong na kona paka pakana atia ma nuknuk, api lo tar na voro na paka pakana atia ma <hesitation> arvateten, ilo tar kaule iong na paka pakana ma <hesitation> kona a tinur mungo atia mena matena tare kati ma ura pakana kondi, ap kati ma <hesitation> na paka pakana ma ke ruru, ap na voro na paka pakana kati a a kine na bar a a kine na bartamana, a kine na <hesitation> barmana, kine na. <hesitation> A kine na a mata ma pakanabung narit dalake ia dalare nakadi nadek dek na pakapakana ot tar i muge na nuknuki dala taem mikiar dala natnat tuk kodi dala ngir, tuk dala vantar ma kine mena pakapakana ninga tar dala van tar onno i vateten maive dala imuge maive na nuknuk dala ilator na ur na na yong kokono na a urkitikiti taur dala taur dala reilam na pakapakana kodika. Yo kiri mep kiri bilak na pakapakana kodika. Kiri, i takodo ka na pakapakana kodika nagadika manudala na na na mino bo utualamur ma taem dala ke dala vantar mena pakapakana nikiar ma kine maa a a a a a rairai o mep ma lukbuk tuk narit dala ke dala bar mana dala ke dala atia ma kine na a bar bartamana dala rei nangadi mep i lotar na voro na pakapakana ninga koina maiva tar dala lo na voro na nuk nuk ono. Io atia lamagit tar a lar nagadi ma, ilotar kaule. I lopa na iong na nuknuk mitua a taem ang di natnat ap i lo tar, i valilikun na nuknuki dala. Ilo lilikun malet tar na yong na ko na urkitikiti ing nikiar di lik pipit a taem nikiar di nat lik tuk di ngir tuk ma pakanabung narit a pakana kiti i ya koina takodo. <noise> yo dala rei kaule ma a ina pakapakana kodika, atialilivan tara lar nakadi. Map a ning a pakana kaule lar mitua taem tar lar kir diot vantar ma a rairai di nuk mep kir dia van tar a taem di nat lik di nuknuk mep kir dia van tar ma paka pakana kodi ka. Di nuk mep kir dia van tat me na pakapakana kondika tar ya el ta na nuknuki dalar utua ka ma al pakapakana magandi ping a na pakapakana kondika dala ta lilikun malet utua. A pakana map a a e mingan dala dala natnat mep dala ngir ngir vanan tuk dala van tar ma rairai dala van tar ma kine. A na pakapakana nagandika yo i lo, iva lilikun na nuknuki dala, i lo lilikun na nuknuki dala, i lo malet pa na nuknuki dala a tia, utumaka. Ma ea narit mep ma pakana bung dala ke narit tar i valilikunna nuknuki dala. Atia lamagit tar a lar kaule nangandi mep a <noise> i maga koina maive, na pakapakana kodika tar i vanuk tar na nuknuki dala, i va nuknuk malet dala utuaka ma taem nikiar a tarm dala natnat, ataem dala van tar me na yong na urkitikiti i vabilua dala, i i vabilua na polo na poloe dala, i vabilua na nuknuki dala, i vabilua na aaa na voro na pakapakana a tia me na poloi dala, atia mena nudala a a a a ilar na pakapakana nagandika. Ai tar a tia lilivan onno mena pakapakana kondika dala, dala re kurue na pakapakana taem dala natnat taem dala tua ma a a a a a rairai tuk utua dala van tar vuaka ma ava a a nono na pakana tuk larmila yong lala kondika kir mila kot van tar me na pakapakana narit, mula mula van tar onno, mila mila van tar ka me nono. Tumaka irap ap milake nangadi ap mila nunuran nakadi mep na pakapakana kondika iva nuknuk malet i valiltkun na nuknukidi pa mitua a taem di natnat tuk kodi ingir. I lo malet tar na nuknuk tuaka tar di va, di nuk mur malet yong na pakapakana ovaka ing nikiar di lik pipit. Ai kuti dala ataem dala ke ariving ma nudala tena maramaravut. Dala ke kine na a a taem dalar arvatina dala ke kium anatnat. Yong nat yong na napakapakana oka lilivan dala repotan nangandi mep ataem dala <hesitation> arvatian dala nunuran nakadi mep iong al pakapakana oka ilar ia, dala ta repote malet na pakapakana yongang nikiar dala pipit ap mungo a taem dala nat lik tuk kondi dala nir ya vot ma natnat, ya vot mava ame, anua yong tar dala ame dala ame atinge ka ya vanan dala ran nagandi mep is toan bule kir i mat. I napakapakana kondi ka o mep toan kir i van a ritike ma minobo, ma magamagana, ma na pakapakana kondika dala ran mep ivalilikun malet na nuknuki dala utuaka tar dala nuk taur ningang nikiar ya dala pipil dala vanan dala vanan tar onno. Yo kondi a taem na, kondi lar mep dala ke nangan di dala ke na bartalaina nanga di, ap dala ke yo dala arvatina atinge yo a nat lik iata lolo ot, ya ta lolo of malet ninga <hesitation> enang ap kokong dia pipit, ilar nikiar dia nat lik yo arlar kaule e e anat lik ya ta vanvtar naronge ka ilar nikiar eeenang ap kokong dia lik pipit naronge ka, nikiar a taem dia nat lik. Yo i mangana koina irue i lo lilikun magana nuknuk na nuknuk kondi ka mep i lo malet na ur na pakapakana kondi ka tar da nuk mur yovaka. Ai tar nagandi, dala a na pakapakana kondi ka tar i vateten malet dala. Mungo va nuknuk malet dala mena voro na pakapakana yo dala rei kauke nangandi mep yong na taen kaule <hesitation> na pakanabung mep dala re mep dala a lo tar mep dala <hesitation> lo tar mep dala pit apakana kiti mep na pakapakana ko dika me iong a va ken utinge ka dala re a nat lik i vot dala rei nagandi, dala rei mep dala rerei atinge ap dala lar is. Mep a kona mep a kona pala matana nangadi mep a kona a a a aina lik mep a kona me lik. Yo dala rei nangadika ilomalet tar na ur na iong na nuknuk nadika utuaka ma taem ilar nikiar dala pipit arlar, arlar na pakana bung lar a pakana bung a taaem ilar dala natlik tuk vua dala barmana tuk vua dala vantar ma a a dala a kine na bartamana naronge yo dala rei map. I lotar navorona nuk nuk na varo na minat toto na voro na minobo ne na tare lar ma na pakapakana kondika ivovot medala kati anuk ika ap koina.